माछा पानीभित्र बस्ता छन् । माछा पानीभित्र बस्ते हुनाले माछा माद्दाइ लागि पन पानीभित्रै झानु पड्डो छ । पानीभित्रै बस्तो पड्डो छ । पानीभित्र बस्ते हुनाले लामो समयसम्म शास नफेरिकन बस्त सक्दो पड्डे हुनोछ । तेसइ अरि माछा पानी भित्र बस्ते हुनाले माछाको शिकार अद्दे जनावरपन पानीभित्रै बसेको हुनो पड्डो छ । जसरी लामो समयसम्म माछा पानीभित्र बसिराख्तो छ । पानीभित्रै हुर्किनोछ । पानीभित्रै डुल्नोछ । पानीभित्रै आफ्नो शिकार अद्दो छ । तेसइगरी माछाको पन शिकार अद्दाइ लागि पानीभित्रै बस्ते जनावर चाहिनो छ । माछाको शिकार अद्दे भनेको मुख्यअरि जलेवा र हाँस हुन् । हाँस र जलेवा लामो समयसम्म पानीभित्र बस्त सक्ता छन् । तनिहरु लामोसम्म पानीभित्र बस्ते हुनाले तेइ अनुसारको डुबिल्की मारिबट माछा माद्दा छन् । माछाको शिकार अद्दा छन् । र आफ्नो आहारा अद्दा छन् । माछा माद्दाइ लागि तनि लामो समयसम्म एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पानीभित्रैभित्र मुणिपसिबट ओल्ला चालहै पल्ला चाल अथवा मथिबट टुपाबट तल ठेगसम्म आउन सक्ता छन् । तनी खोलाइना पनि तसोइ अद्दा छन् । तालमी पनि तसोइ अद्दा छन् । तेसैअरि माछाभित्र माछा पानीभित्र बस्ते हुनाले लामो समयसम्म माद् माछा माद्दाइ लागि जलेवा र हाँस हुन् ।